أقول لصديقتي إنها تحاول تخصص وقت صغير كل يوم للقراءة حتى لو كان ربع ساعة قبل النوم، هالوقت بيكون فرصة ممتازة للاسترخاء وقراءة صفحات من كتاب/، بعد أنصحها تختار كتب قصيرة أو روايات مشوقة عشان تتشجع تكملها بسرعة.